ما جت فكرت بهاى القصة من قبل، لكن أعتقد إن التحكم بالحيوانات هذى قدرة غريبة، وا- وراح أرشحها لنفسى، اا لكن التحكم بالألات <hesitation> أصلا أحنا ال الانسان عموماً، نحن البشر بنتحكم بالألات يعنى، ما فى شى جديد أحنا نتحكم فيها، لكن الحيوانات هاى اللى جديدة.